ʻAe hiki ke pā ʻole ka lāhui kanaka i ka pāheona. Manaʻo wau ʻo kekahi ʻano pāheona ka pāpaho. ʻOiai he wikiō a haʻi moʻolelo ke ʻano. A ʻo ka pāpaho o kēia au a kākou e ʻike nei ma nā ʻano wahi like ʻole, hoʻolaha ʻia nā mea kūpono ʻole, nā mea <hesitation> a kū ʻole i ka ʻoiaʻiʻo kekahi.